Mizaha spectacle zao ai tiatiako <hesitation> toy izay mizaha dôla ara-panatanjahantegna regny, satria zao ai zah kô mizaha spectacle zegny ai ra ôhatra oe mihira le olo arô ai ,de afaka magnaraka hiranjareo koa za de ra ôhatra oe mandihy kô zare ai de afaka mandihy kô za, fa le <hesitation> za kô mizaha bôligna zegny ai tsy afaka mananjegny fa <hesitation> ra afaka ataoko zegny ai juste miorakoraka ake mi-encourager anjare fôgna nefa za tia i participer amile raha.